سنغافورة واحدة من بلدان شرق آسيا ومطبخها زي أغلب بلدان شرق آسيا مشهور بالرز والبهارات والاعشاب البحرية وجاتوا حاجات من البلدان الحولها زي الهند وماليزيا وغيرها من دول شرق آسيا